Хэкум сыщыпсэонэу сыфэеныгъ.

Анахь сыгу рехьырэ шхыныгъор къэбыбзэр ары

Сэ сисабыигъом къэнэгъэбил сиджэгунэу сикӏасэщтыгъ.

Гъэмэфэ пхъэшъхьэ-мышъхьэмэ ащыщэу къыцэрэ чэрэзрэ сикӏасэх.